في وجت الحالي انا ما اؤمن بالاشباح بحكم اني صرت كبيرة وفهمت انها خرافات كانوا يخوفونا بالاشباح واحنا صغار وكمان الناس في ناس تؤمن بوجود الاشباح وفي ناس ما تؤمن انا اشوفها بسبب الثجافة العلم الطبقة المتعلمة والمثجفة ما تؤمن بوجود الاشباح كمان هذي موروثات تاريخية ورثوها لنا اباءنا وامهاتنا. في ناس تسيطر عليها هذي الافكار وفي ناس خلاص تخلص منها.